Zéro, zéro virgule cinq, raiky, un virgule cinq, roy, deux virgule cinq, telo, trois virgule cinq, efatra, quatre virgule cinq, dimy, cinq virgule cinq, enina, six virgule cinq.